Mihaino mozika no tiako a noho ny hoe boky noraisim-peo, satria ilay mihaino mozika mba betsaka ohatra hoe hira hainao. Dia vetivetika dia tonga ny dia raha lavidavitra.